Cu tehuan topopoh como yaha de coabitl, tlahco ticpiah sente topopotl de por si ya yeh acmo cuali, ticpia sente popotl ocachi cuali, yancuic maniquihto, ino para canamoncan ino, ino yetlah itla ihqui que que onicou o omo omo aquis chichitu, ino amo nihcalaquis, amo, noso nos nican moaquis piltzintli noiqui amo nicalaquis, por eso ompaca ocsente popotl ocachi acmo cuali, yeh ino in canatiu uan incanatiu no poualah nihcuicuis ino nochi pero ica popotl tlen acmo cuali, yaca nnoc yonoconpohpo nochi niccauati tlahcalitic ica niepa impopotl sa ompa mauaqui ua yacah, pero amo nihcalaquia ino popotl cuali, ino por eso para nocuarto, quemeh nicu nopiso nitlachipuanas, hasta ompa ayic nica nimopocaya ino popotl porque amo de plástico se de ino pabitl, poptl pabitl, sequichtutuni non popotl, amo yaha ino, uxa yey ino chilpopotl, pero chilpopotl mocuparoua quemeh para cacahuatl, para nitlachiponatiu, non nicuparoua chilpopotl, porque ino, porque nocuparoua chilpopotl, porque ino quiemah oncah me aquih ino yaha cuitlatl opanoc cucubehqueh, ino chivohten, borregohten, pano nochi yulcameh, ua tlahco pos quiemah miac oncah ino, ino abono de ino yulcameh, ica no cupuloh se non, uhm.